Iin, uu, oni, kom, o'on, iño, xaon, oná, ono, íín, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi oni, uxi kom, uxi o'on, uxi, uxi ona, uxi xaon, uxi uu, uxi o, oko, oko iin, oko uu, oko oni, oko kom, oko iño, oko xaon, oko ona, oko iin, oko uxi, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, oko uxi ona, oko uxi kom, oko uxi iño, oko uxi xaon, oko uxi ona, oko uxi íín, oko uxi, oko uxi, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, oko uxi xaon, oko uxi una, oko uxi kom, oko uxi iño, oko uxi, oko uxi oni oko uxi oná oko uxi íín, oko uxi.